Nemloi matokeo yano nayapat yano izayafa sile kablaya ukijana wane pano nkukula azazi yane nemwi china nakondile yatile mwana yani pano ukukula pano au ukupata ing'anda utachikosana na yuzo kusi kugombana na yuzo ichongo swemwi, <hesitation> makesi ovyooovyo ayakijinga kijinga, <hesitation> swemu tutakuonda nali waya utaomba makesi akijinga swemwi tutakulonda ndi waya utaomba makesi akijinga ulapata matatatizo ulaya ukanyepwe bure kaili niza napata panoniza nakula kabisa naya ni familia nali na rafiki wane umwi wenga yatanji wali abosi witu twatanji Revo umugoda uni wana wanenyile wati bwana ikazi ii ino ukumuomba ii ilinukukota, sasa chikutakiwa uike vimvi kama vitega uchumi ikweli nafasile malengo yakeyaya yano wananyile apano nanzizye ukikala vyato <hesitation> baada yakwiza kota kabiza niza nakula na mang'anda <hesitation> nakala ivyato <hesitation> baada yakwiza kota kabiza niza nakula na mang'anda <hesitation> nakala ning'ombe mpaka sasa hivi azizi zino zilipo na azino integemie azino zikungo mbela ni kazi kwahiyo ngate malengo nayalandile sana aya ya zazai yane kuikali ningo na antu na bosi wane pano wiza wanena wati bwana chikutakiwawaika vitega uchumi vino kumaisha ya baadae vingacha vize vikusaidie.